<noise> politiki ɓɛ zenian oro a o we a yafa ɓa nucoza muɓɛ oro zenian oro a o nɛ wan oo ɓa nucoza-na politiki yɛrɛ oro a <hesitation> ho wan nɛ o minian a dɛ ɓa nucoza na a zenina ɓa nucoza yirawe aba cira ho ho hɛra donk oyi diyara mɛ to nupɛ dawɛ a wee politiki mɛ han yɔrɔni twa politiki beɓɛ fanmu'an politiki a ha'irina nɛ oma nɛ ɓɛ omian aba vote han o aba se o q wara ɲunso oyi so a wara ho ɲunso to biye obe minian amu be vɛsira a wesera a nupɛ jira sinwɛnu to ho wanso owe nɛ ɓa nucoza na oyiro oma dɛmu homu a politiki ɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ